Anisan'ny firenena ray tena sarotiny ny aostraliana am'resaka <hesitation> environement, zany hoe raha misy biby na zava-maniry miditra ao am'fireneny de anisany tena strikta be izy amin'io, tsy manaiky mihitsy izy ary tsy manaiky lembenana. Anisan'ny firenena iray tia- tena tia mifety ny aostralianina.